Keuntungan dalam kesuksesan ndia tidak secara tunggal keuntungan ndia bisa fe kesempatan atau momentum yang Ita ta duga-duga, tapi kesuksesan ndia ana berlanjut karna ana perlu kerja keras dan ana perlu persiapan dan dedikasi.